Laa nkiq'ar reh laa la tambor re' laa b'anooj ruu' tz'ujuum waakax o ruu' tz'ujuum keej kijatz' koj koj reh re' chii chimek' riib' je' laa' re' naqa kiq'ansaa kiq'ab' nkii nkitihnaa nriib'an je' laa' rii ri rije'laa' nrib'an rib'iich renab'an q'ojoom ruu' na nkiq'ar tambor reh nah